ا <hesitation> الحاجات اللي نفرح على اللخر كا -نت- نحكي عليها هي الحاجة يعني حب حياتي، ديما نحب نحكي على حب حياتي؛ لأنو أكثر حاجة تفرحني في ها الحياة هاديا، الشخص اللي نحبو الشخص اللي أنا معاه الشخص اللي نفرح وأنا يعني معاه <hesitation> نفرح على اللخر على اللخر <hesitation> وحاجات هاذيك تفرحني، وموظوعات جدا -متع- متعقلة بالماكلة، أنا نحب الماكلة، وناكل عل اللخر، ونحب الماكلة ديما نحكي على الماكلة، ديما نحكي على الطبخ.